Tegna azafady patron fa tegna tara zah niany fa mafy loatra amboteazy tao satria tapaka lalagna lalagna arô a Bel'air arô de lasa mafy be amboteazy de or antegna koa ande tongotro lavitry be akagny mah lavitra e hela loatra antegna tonga atô ke tegna azafady ndrindra patron e tegna zah tô ndraiky tegna tsy tiàko tara tara igny moa magnaja lera magnan'tô fa niany tô tegna takatra anle tsy nampoiziny eky e tegna azafady.